Lafa tonga ny fotoa manintsy la manintsy ny andro agny sady maiky. Fa lafa tonga avao koa ny fahavaratsy igny la may gnagny sady misy erikeriky misy ora La mifanohitsy zany ny toetrandro agny.